स्वीडन म लोग मन के खाना मौसम के हिसाब से बदल जाथे। एमन के सब्जी ताजा मछली मांस। जामुन अउ सब्जी पर आधारित होथे। समुद्री भोजन यहा खूब मिलथे जेकर म सैल्मन अउ झींगा यहा के लोकप्रिय होथे।